<noise> Ny loko rano! Alay i loko igny. <noise> Lafa mitsanga eo i da asia kôpy misy rano kely; <noise> da maka pinceau moa hoy gny vazaha. Alay amin'izay gny pinceau igny da ajoboky agnaty rano ao; <noise> da atipatipaky da asia gny loko. Da magnoratsy amin'izao amin'gny <noise> solaitra gny mpanao Mpanakanto. <noise>